النباتات في الأماكن المغطات لازم يكون عندها ضوء، لازم يكون عندها ضوء و يكون عندها تربه مليئه بالأملاح المعدنيه، لازم يكون عندها ماء و هواء، ديرلها الأضواء ضربها فيها و خليها تنبت بطريقه صحيحه <hesitation> إعتني بيها، ديرلها الأسمده حتى تنبت و تنمو.